Fomba fiasan'ny feo fanairan'ny bisikileta na ny klaksona, ny klaksona zany ah de tsindrina amin'ny tanàna izy io de mamoaka feo, de iny feo iny zany no manamarika hoe misakisana, asio lalana, asio malalaka fa isy bisikileta andeha de mihisaka daholo ny olona mba hialana ami'ny lozam-pifamoivoizana.